Warna biru tua au mengasosiasikan sebagai emosional. Au berpikir <noise> biru tua ndia warna yang kuat no menenangkan. Cocok untuk ciptakan suasana yang serius namun tetap fe suasana yang damai.